Ny lera na ny famataran-dera, zay moa zany, famataran'andro. Ny fomba fandehanany, ny raiky farany kelikely amin'ny mahia iny, farany mahia iny, iny miodiky inenimpolo. Miodiky manao toro raiky zany iny. Mahavita manao toro raiky zany iny, mikisaky indraiky koa raiky lava be vondraky iny. Le mahavita enimpolo toro koa raiky vondraky iny, zay vo mikisaky raiky kelikely kelikely amindrozy iny. Zay ty fomba fiasany, da lera raiky zay ny dikany.